ནག་ཆ་གི་ལུ་ཁ་ཐག་ཆོམ་སེ་སུ་ན་དེ། ཐང་པོ་དེ་ནག་ཆ་གི་ལུ་དེ་ཀ་མི་ཐང་། ལོ་ཁབ་ས་ཐང་ལུ་དེ་ཀ་ཏམ་གཅིག་ཁབ་ས། ཡང་ན་རི་ཀར་གི་ལུ་ཁབ་ས་མོ། ཡང་ན་ཏེ་ལུ་ཁབ་ས་མུ། ཡང་ན་ཟུང་ལུ་གཅིག་ཁབ་ས་མོ། འོ་དེ་དེ་ནག་ཆ་གི་ཉེམ་ལས་ར་ཐེམ་དེ་ཕ་སྟེ། ཟ་ཁུ་འོ་དེ་གི་གབ་ལས་ནག་ཆ་གི་ལུ་ལི་ཆུ་དེ། རང་གི་ལོ་གཅིག་ཡ་ན་ནང་ནག་ལུ་ལི་ཁྲི། གི་ཐེག་གུ་འོ་དེ་ཐེ་ཏི་མེ་པོ་གབ་ལས་ནག་ཆ་གི། ལུ་གི་དང་དེ་ཁག་ཐན་ཆ་ལབ་ཏེ་གི། དང་དེ་ཟོ་གུ་དེ་ལས་ན་ཆ་གི་འོན་དེ་ནང་ལོ། ལག་ཆ་དེ་ཆུ་ཁ་མཁན་ཕེ་ཟ་ཕ་ས་དེ་ལས། ལག་ཆ་ལི་ཆུ་ད་མན་ད་ཝ་ལ་སོག་པོ། ཁ་ཐག་གུ་ས་་ལབ་ཏེ་གི་ནག་ཆ་གི། ཐམ་ཆེ་ཐག་དེ་ཕག་གུ།